أنا طبعا أفضل أن تكون عندي القدرة على الاختفاء. <noise> يا أخي، أنت تخيل كذا <hesitation> إنك مختفي، <noise> تشوف <noise> الناس وش يسوون <noise> وهما ما يشوفونك. وتاخذ بكل <noise> صدق للأماكن وتشوف الناس وهم ما يشوفونك. تجدر تجلس <noise> تاخذ اللي تابيه، تسوي كل شيء نفسك فيه بدون ما أحد يلاحظك، ولا أحد يعرفك من أنت، ولا أحد ينتبه لوجودك أصلا.